buda to jenis jenis na to kaju, to kaju pao, kaju cangkeh, to kaju kaluku, to kaju punti, to kaju <hesitation> kaju sarre, to kajua bitti, <hesitation> to kaju tuak, to kaju karseng, to kaju apate to kaju dalle to kaju <hesitation> karseng, to kaju manggis, to kaju ubi.